זי זאל גארנישט קויפן קיין עסן וואס זענען נישט געזונט, אלע עסן אין איר הויז זאלן נאר זיין געזונטע עסן וואס זי וויל אין איר דייעט און אזוי גייט זי נישט האבן אזוי גייט זי נישט א גאנצן טאג זעהן עסן וואס זי קען נישט עסן נאר- <hesitation> און זי זאל אויך קויפן אזויווי גענוג זאכן וואס מען קען <hesitation> עסן פלעין ווען מען פילט ווי מ'וויל קייען, אז זי זאל נישט אפילו וועלן האבן נישט געזונטע עסן